नाइजीरिया एक अइसन देश है जहा कई प्रकार के जाति निवास करेलिन। <noise> विभिन्न जातीन के रहल के नाते नाइजीरिया के संस्कृति बहुजातीय बा। हर जाति के <noise> संस्कृति अलग अलग होला और इनके कला भी अलग अलग होला। नाइजीरिया के लोग बड़े बड़े परिवार में रहल पसन्द करेलें। ए लोग मजबूत पारिवारिक संबंध पे जोर देलें। <noise> एहि विस्तरित परिवार नाइजीरिया के संस्कृति के <noise> विशेषता हवे। इहाँ के संस्कृति में बुजुर्गन के सम्मान के बहुत अधिक महत्व दीहल जाला। एकरे साथ साथ बुजुर्गन के ज्ञान और सम्मान के अउर मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में देखल जाला। <noise>